مےٚ ٲس پَے زِ سُہ اوس تۄہہِ شرارت دِنٕچ کوٗشِش کران، مگر تُہۍ روٗدۍ ٹھیٖک۔ وۄنۍ چھُس بہٕ یژھان زِ ژٕ کٔرِو أمِس سۭتۍ کَتھ